Waaw lan mooy njariñu nguur gi pôur ñu yokku deepl of naka economy bi. <hesitation> Economy moom mooydoxal réew, te bañ a yàq, te lépp loo génnee nga xam foo koy dugal, te foo koy dugal mu nekk luy jëriñaskan bi. <hesitation> Te tamit bay bokk na ci liy <hesitation> liy doxal economy. Waaw bay. Lépp lu ñuy uti feneen ci yeneen réew, buñ tryoon ba am ko fii uñu réew <hesitation> paska buñ koy dugal ci réew mi dañ di fay ay taxe. Taxe yooyu noonu am na fum xaj. Buñ ko bayee ci réew mi, doomi réew mi ut ci, dina yokku economy bi. Economy bi moom mingi njëkkee ci dafar ay faktir yoo xam ni lépp lu réew mi soxla dana ko man a am. Bokk na ci liy doxal economy ci réew mi.